<hesitation> ase inche, ogokina kwane, nigo naiboretwe <hesitation> kijauri ase tokoroka nyansiongo, nabo nkinerete nyamira. Seito nabo yarenge iga abwo. Ase ogikina kwane inche rende obogima mbwarenge bobe, ase eng'encho, tata narikire, na mama narikire, eh. Mbuya nche namenyete, mbuya twakarageire, mbuya, obogima borobwo twabate, nabo bwarenge obuya sana, mbwarenge bobe, mh. Ogokina kwane buna nkinete ase abaibori bane, ase eng'encho bonsi ebabwate egasi, barenge kogora. Nonya kare, egento kiarengo ororo, nonya ebikoroto kobeka, etwabate chiraba namwaigekia, ebi nabio twabate kare, na echislippers echi rero, chi- okonyora chire mayai, na echinde okonyora chire chimbariri. Nachi twakabekire, na echiraba, chiraba echi rero, chikooniwa rahisi rahisi okonyora chikoumorwa, na echisandaki. Alafu egento kiarenge egento kare egento kiarenge ekebe, nigo kare bagakorire ki? Chisukuru. Chisukuru nachi chiarenge chimbe ase eng'encho chisukuru chiarege chia eserekari. Tari rahisi kware konyora, esurukuru, ya omonto. Bono omanyete esukuru chia abanto chiachirie, nachiria chia eserekari omanyete, kwakanyorire ogosoma, mono mono ekeruga kiano. Bono buna bono ekegusii, gekoikera engaki bono gose na esukuru mogosomiwa gose na eruga eng'ao bono buna egeswaeri iga, kwanyora tomanyeti korika kende, kegoika na egesongo tomaeti korika kende, ekegusii kerokio nokoreti ki? Nomanyete, eh, inche obogima aro buna nkinete, obogima mbwane bwarenge bokong'u. Obogima bwaito mbuya twakinete, mbono bwanchechire, ase eng'encho twanywomirwe bono maybe, bono okonyora omonto akonyiomwa, ase ataka, gose onyomwa aria ande eh, nabwo obogima bwane inche, eh.